Kaá nuu kante’etu te noun tí’í <hesitation> jaluli kante’e suchi luli yua jenaii sua saro jii ya’a sua’a ntavaro, sua stuuro, sua nu kuniro kuniso’oro ja kuni jáá tili kuni te ya’a kuaxiiro taka kaa lulia nu’u nu yaa, te kaaga ya’a te kuu este ku kuni so’oro te nutuute sua’a nas nuuro ya’a ñ, suaa ntavaro, sua, maa sa’a ntevaro jii kakatuyo jii suchi luli jenai, te yua kootoro chii nu maa kootoro tuo ntia koto, chii maaro jenaro kotoro va kuuna’a kuñavaro, kuñavaro jenaro nuu saa ntevaro jii te yachi xaa tíví, suni kakaturi jii suchi, luliun jenaii.